ايه لين امي كانت تاخذني من المدرسة هي بعد كانت مدرسة كانت تاخذني ونروح البرادة تشتريلي جوكلت كيك انا اقولها ابغي هاي الأسود الأسود يعني كان شي وايد احبه واحب امي بعد الله يحفظها و وو اي احلى ذكرى يعني اكيد هاي بتكون